Minka ku ɓuri heewde miɗe heɗoo musikiŋaaji fulɓe kalteeji kuurɗi. Sabi jimme ɗi njiɗmi ɗee ngaldaa noone. Saatuuji nii a tawan alhaali mo ngonɗaa e muuɗun oo won jimme yogaaji ana ton so a heɗike ɗun hakkille maa waaloto. <hesitation> min kaa noon nii fulɓe woni ko keɗotoomi.